<hesitation> isɛbulu, yet iyↄng fɛ ba di kus ares kɛ ares ngↄn mi te arik, ki ngↄn bi isabulu wo da kyem ikusu ares ngↄn awo. Ki ngↄn bi sabulu iye ↄng afutut, ayit yest yit isabulu fok afutut. Na mana se ni shↄn, kɛ vit asabulu me in bↄs yit ntong nkam ni in di kus yit ares. Da aseng bv, abene nɛ ikyɛng a futut. Iye ↄng ki kukpin ke ice yↄng fɛ b aba kus, banyining ↄng fɛ ba kus ace yↄkↄnↄng ↄng kɛ vit a futue e, arik da wuruk awo. Af-ki sabulu ↄng fi bɛ futuk awo, ba itun arik awo. Ki da so nnon, isabulu se nzam-nzam e. Akwai iyↄng fɛ ba tes, ba kut nan na-na-na takada, akwai iyↄng fɛ-ba won washak, ayet kushɛn e, ni ngↄn tsɛk dun tɛ rik ki ngↄn di te afutut e dot awo, baa ares e da wuruk jɛrɛ awo baa da wuruk cɛl awo. Anet ikusu res, ashim kɛ sɛ <hesitation> afutut e yↄng dot bayese lyit yes yit ni ibɛɛsit yɛ fok ɛ afutut, tↄ bs yes, yↄkↄnↄng ↄng in di kyɛrɛsɛt itiri. Ba yes yɛ fok isabulu, tↄ iyit yes yit fok afutut. Ki ngↄn bene na futut idi kusu res ngↄn ko a kpatak, ko <hesitation> ikyɛng iro, <hesitation> karam nice ngↄn idi kusu, kɛ daka ngↄn Ke idi yet <hesitation> amazↄng ngↄn, duk idi kusu nɛ-nɛ futut ↄng, ada sot jɛrɛ ida se dagbↄng ni kukpin afabut ki kukpin yet kukan ke ngↄn iko na rik, ba ngↄn kusu na futut e yↄng awo ku da seng ba ngↄn da kyem idi ko kiku sas ba.